Han kinwura wul pach este wuu wuquub' wuquub' horas wul pach ke sin kinwura la waqxaqiib' y jee' rontii reh vacaciones kinwura juntz'ep cha maas han niq'ar ke la wunaq tenemos ke nkawura waqxaqii'b' ru'uum je'laa nkik'ar tareeya la doctores ja'ar k'eh wunaq ke kit'aliim